Ko ɗiɗen e mon ngoo wi'ude loowdi soya e loowdi bareti waɗa laatnude ngal innde loowdi, kaɗon ko rewte woni. Loowdi soya e loowdi bareti ko ɗuum ɓe waɗirataa tan e coɗɗinɗe yiɗiiɗe, kono jaango miɗo faamude dow o ɓuri waɗugo aada rewbhe maggoyde. Mbele loowdi tan fow nduɗon waɗiraa cewndoo suusiiɗe e mbeewa, o wataa dey tefnude ngam fowru waɗugol e loowdi plantaaɗe.